ah pues diꞌtse guꞌn nak importante c̲h̲enma biꞌtse ba gits tiene que kwamu por ejemplo tib akt, tib be lë ti certificado o algo guꞌn nak importante guꞌnnma tratar par kwamu luego, luego pues, diꞌtse xkiꞌnu loma. <noise>